أحدث مغامرة قمت بها كانت سباق الدراجات، كانت ممتعة لأنها كانت مليانة بالتحدي والمفاجآت مثلًا <hesitation> كل منا يريد أن يصل إلى المركز الأول <hesitation> الاحساس بالاستكشاف والتجربة الجديدة كان يعطيني طاقة وحماس وكان فيها متع كبيرة لأنني كسرت الروتين وجربت حاجة جديدة.